Tena ilay kolotsaina Breziliana aloha tena ohatran'ny tsisy fantatro mihintsy, tena tsisy fantatro, satria izaho ohatran'ny mbola tsy dia namantatra loatra momba an'i Bresil